Fevral menga sevgi, shodlik va hissiyotlar bilan bog'liq. Bu oy ko'plab bayramlar va tadbirlar, jumladan, Sevgi kunini o'z ichiga oladi. Fevralni ko'rganimda, sevgi va munosabatlar haqida.